A taba to rakerake rakaha nom naa a animal a kahi. A kahi a natanata rakaha bean vasusu e bona tabae, na ante rakaha nae tea gono. Be kahi a kavekaveru, be kahi tean a kavekaveru bean vasusu eve, ore pa ante tea a nata ni bona tabae a hata ae a tabae a mataa repa sa ante haa tea kaveru bean tei, bean vasusu eve mene tae kahi, a kahi na ante nana tea nata va mataa ni bona tabae to vasus noman eve, na ante pete nae tea vatei teo kahoo, me sa ante haa nae tea vanun. <noise> teo taratara tenaa komana, naa he kikira niroho a kahi, e tenaa komana, ena he kikira niroho a kahi, e kahi a "animal" a mata rakaha. Eove na kikira pete nom nom araara tea bon, me bean vasusu eve tea toto aba, na ante nana tea koto bona aba. Ge bean vasusu eve tea goroho vasisio, tea taem ann, be vaihuana nana bona taem teve. Maa meha taem eara na, bean rake nom tea mee ekahi rasuu, repa nao. E kahi na murina nom avuan tea vahipi, e kahi to kahi nao pete nana tea haihai avuan. Na ante pete nana tea asun bona maa taba vai to nao noman tea vahipi, Guu a manii. Na ante nana tea vatete bona guu repa no asun bona, e kahi a natanata rakaha. Meha taba, beana nao pete tea vagana, e kahi tean na ante pete nana tea murina vuan, e kahi a <hesitation> e kahi a kikiu. O vakokona teve pete o mataa rakaha. E kahi me na nata rakaha nana tea tara inana bona aba, a hata pete na ante nae tea tara inana, ae na ante nana tea tara inana pete bona taba mataa. Bean kako tea maa inu tea maa meha aba to taratara nom naa, to kikira kahi rori, bean dee bata nom a taba hata ge bean nao bata minom o vakokona hata, e kahi na ante nana tea haraa ore pa beku avuan. Be beku a vuan ei eve na ante nana tea koto avuan ge tea vakao avuan a tavaan repa kona voen ei ean na dee bata nom a taba hata ge ean na nao bata minom o vakokona o hata. A meha taba pete to tara nom na te kahi, bean rake nom tea vakao eve tea ato bona taba to rake noman, ean repa sue koa kieve to vasus mirohan eve. E kahi tenaa kamana naa he teitei miroha a kahi naa na ante nom tea gono ata naono, naa repa tasu nao eve tahi, naa pa sue kieve tea nao tea gono. Be kahi nao tea gono, be naa sue kieve tea nao tea gono, ore pa ena bona tahi, Orepa no gono maa bona taba to pa bus tahi, orepa no gono maa bona taba to pa bus niu naa, a ta naono ge a tabae repa dee vaha maa repa maa he vahaa ana. Maa meha taem bean tei nom kasuana ge teo hum vasau, ean bere kahi tean, e kahi na rake bata koana tea goroho rapaman. E kahi a mataa rakaha. Eve a taba to rakerake va`oha nom naa tea mamihu animal.